انفضل القطار، السفر بالقطار أحسن، لإنه مريح وفيه وقت للاسترخاء، وأحب المناظر اللي تطلع لك وإنت ماشي وتحس إنك جزء من الرحلة نفسها، وتاخد كفايتك من النوم والمجاعد مريحة.